Karazane tagna koa, misy gne à Vangaindrano ville io zashy, gn'Ampasy, da misy gne Morafeno, gne Mahatangy, gne Ranomena gne Ampatàka, gne Vangaindrano be gne Siantely, da gne Magnambondro, Sandravinany, Amparihy Est.,